Ko ya amache achap ingokiet, apoi peek ko rook akoi kolalyo, ko na lalyo peeko, awa aonate ingokiet, apa oon ingokieet, kona naam, anyatil katit, konatil katit, aipu anyarookte peek kata, che ka ka poo, ko rook a puul, a puul sapureek akoi kopek, konapek sapureek, acheng saineet, aipu saineet, konaitu saineet nyande maat, aya kaistee sapureek kata. atil kelyek akachik sesenik, aipu pendo nya peel eng' maat kopek sapureek cha ka pa iin ngokiet, ko na peek anyun sapureek ap ingokiet, acheru rotweet, aipu nyaeeny, ataune korook acheru tukuuk che mii katiit yu, amitwogik, aiste choo, ko na kakopaa chotok, anemu kepepaiik, acheru kepepaiik, acheru kepepcheet nii acheru nitok, ko rook aweke, nya akereer pateet, acheru tukuuk ap moeet. aiste, anyo anyun, anya ton a ton anyun lepo pendo inendet, ko rook acheru ake ne mii oriit, ne kikuree tingeet ne chom kong'ae amitwogik apa paal no ak auun, ko rook aweke, acheru koet, kacheru tukuuk ap tukuuk ap moet chotok tukul sinyee, ko rook aweke anyuun, anyacheru kitunguiyot, acheru nyanyaat, acheru mwaita ande yoo, kokaa ton a ton, aweke anyuun, anyasus anyun pendokatak, ko rook anyun, a suus ne ka ko naam mwaita ande peek, ko rook akeer korur anyun, ko narur ko ma kitau ke nyeke aam, mmh.